Liɗɗi ɗi ndefaaka, ina waawi moofteede e firgo hakke balɗe ɗiɗi tawa bonaani, ine waawi ñameede. So tawi noon ko liɗɗi defaaɗi, ina waawi yahde haa e balɗe nayi.